لازم يحاول يهدر مع نفسو في المرآة باش يوالف يبان كيفاش يهدر و لا يقدر يروح يستشير مستشار نفسيي عاونو على التحدث أمام الناس.